Eey ñaamalleeji ne ngoodi haa keewi ɗe mi waawaa defte. Sabu ga, ko rewɓe ɓuri waawde defte. Mbeɗe yiɗi noon waawde defte ɗeen ñaamalleeji fof, wayno maaro no defirte, ñiiri no defirte, maafe kanje, maafe gerte, maafe haako no defirte, lacciri no defirte. Ɗeeɗoo ñaamalleeji fof mbeɗe yiɗi waawde defde.